O climma in Cile o dipende molto da donde, stante che o Cile o l'é longo miggiæa de chilòmetri, e gh'à còsta, deserto, montagne. Comunque, poemmo dî, climma oceanico, vento, freido, levou a stagion da stæ, curta, che fa molto cado e no ceuve.